Firenena maro izay fantako ndraika Amerika a, any Asie a, Australie a, France a, Angletera a, Japone a, Italie a, Etats Unis, a New York a, Madagasikara.